जखनी हमरा सलहिक कंटिया निकडाके सलहियामा घेससहु अ ओकरसे एकदम धिकल हसई कहदेउन घेसैलिसे धिकल उत्पन्न हसई । एबे उहे धिकलिसे कारणसे चैं वाही सलहियाक कंटिया चैं जरसई ।